Tahaka izao ny kolotsaina Breziliana. Ny breziliana dia mpankafy baolina kitra, olona ateltika izy, tia mijery fanatanjahanteny ary ihany koa, tia mifety ihany koa zareo.